اي عدد الخطوات اللي أنا بمشيها <hesitation> يوميا أو اسبوعيا ف الغالب أنا بمشي كتير الفترة دي خصوصا ف القاهرة بمشي كتير جدا بصراحة لإن القاهرة واسعة جدا والمسافات فيها مش قريبة المسافات فيها بعيدة ف أعتقد إن أنا بمشي كتير أوي يعني ممكن أقول مثلا بمشي بتاع خمسمية خطوة أو أكتر أنا ما- مش معايا ساعة بصراحة تحسبلي بس أعتقد إن أنا بمشي ف الحدود دي يعني بقعد أمشي كتير أوي يعني و فخلال الاسبوع أعتقد بقى إن أنا ب-يعني بحصد يعني عدد كبيراوي من الخطوات بمشيه ف خلال الاسبوع بس مش عارفه كام بالظبط لكن أعتقد مثلا ممكن بتاع أكتر من ألف خطوة مثلا بمشيها ف خلال الاسبوع اعتقد يعني